Kalaro <hesitation> mang vubukai i saupai ke, ko mengen ta, na mengen amalangas ta <hesitation> a kalava ko saka <hesitation> pasal <hesitation> ko saka pasal an nei kana lu ipa abis si luk ani pok, so kalava taun ko abis kana lu, ko abis auliulitai using neina i lu ang ka luk a pok asi kana angan. Na <hesitation> taun ku sinong ananap ku tere ta kalava, ku arai nia kala aulitai <hesitation> ka tutapongai alik na ka aulitai, ka aulitai angkuai si ka aulitai nia, si mang sikei a ei, o ka angkuai si vil bat ani mang sikei a selen, na ku arai nia ta, ko vil bat a keve ring ang using, singina kan matung ananap nei liuan, na lu ang kala luk ia asukang ta ko kana lu si luk ani ri pok neina. Taun ko luk <hesitation> matung ananap saka bil an ko paliu aliu si vuk uring ang, na lu i kalava ang kapo ago singina, <noise> ko teng akit a pok, <noise> na kolopa angan singina. Asukang a Nau no kun tun asukangke ta kalava kapo mang sikei a igenen malangas luai, na ko igenen duk i nas, using ko nas kana selen si luk ani pok, na ko nas kana selen si kana luk ani roron, nei kana selen i abis ani kana lu asi ago. Asukang amiang i taun tara tun asukangke ta, taun a kuanla tung si mang vuk ring ku arai, kana lu na kalava kapa ago singina kapa togon a ri bil miang, kilapa ago neina. Na taun a ri bil miang kolo siang nei lu i kalava ang, kolo pakangai nia ta, ka angkuai luai ta, kolo togon a uruk na maramarak ta, ko togon a pok duk si kana angan using lu ang ko pakangai luai nia si, vil ani selen i luk ani kana pok si vil aro ani kana sinong e uring ang nei kana lu ipo ago. Nang palau kalaro!